नयाँ साल के दिना न भिस्वा माटमे मेला लगैसै की त हम रहली गेल न मेला देखे एगो त हिती पतरे रसते रहतौ उमे है पार खाली खाही पिही बाला पानी पुरी बाला भाजा बाला, चौमिन बाला, मोमो बाला, सब ठेला लगैले रहतौ की । आ एगो हिती पतरे रसते आ उमे बाइक अतौ आ उ मे आदमी सब अपने रहतौ बुलैत आ पछाडि से न एउटा न कार बाला अंकल आइत हौ की । आ जेतने देखैत हौन भिडबा ओतने पेकपेक पेकपेक कैले हौ सब जना कहैत है केतना बजैले बारा थोरी रासता बा जे तु चल जैबे। जे तु तनका देर रूक न तोहर त कार हौ त कथी कहैता ना हम जैबे करम एकदम पेकपेकपेकपेक बजैते की बजैते रहगेल त हमरो खिस बर गेल न त हमहु कहली अंकल केतना बजाइतारे नान बजा खिस बरैत हौ हमरा जे तोहर गाडी के हरन सुन सुन के । जे औसनके रहलौ त दोसर रहता माहे नाचल जैते काहे इहे रासता माहे आइले जे जरूरी थोरी है जे इहे रासता माहे तोरा ठाउँ मिल जतौ। काहेला त इमाहे त मेला लागल हौ इमे त ना मिलतौ तोरा ठाउँ आएके त तनका रुकजो गनही गनही चल त कथी कहैता ना जाम गने गने जे तोनीके चलै चल ना त हटै जो । उहीजे बारी हम किदो हरन बजाइत जे सब जना हट जाए त तु केतनो हरन बजाइत रहलै केहु ना रहलै हटैट त सब जना खिसके मारे कथी कहलै रहेदे अब हम हटबे ना करन कखुनता उ जाइत बा सफा न सब जना मिलके उ लगन गुट बानके की। आ उजिगे ठरूआ गेलै आ उ केतनै हरन बजाए केतनो हरन बजाए कारवा बाला माने केहु ना रहलै उ लगन सेन हटैत की उहिसेन भिड भाडमे कार ओर लेके ना जाएके आ खुब हरन सब ना बजाएके ।